Kakutu amou maturu seoki rumah giraging deri sako malas, kayo seokimu se makiki tuweren re melolo se tau rajin seri sapa edon tan sako malas kumera tare kome tetelese, se sapa me madong <hesitation> em- empadon jadi woh sama ma mat <hesitation> mesesusui siampit muwoniko kou masusi ma leo- leosan sepaya itu katarim <hesitation> kangenangan duaya ontiin pina susui mei kei ma do reen ne nidop keinu sanga ah sanga abuyeih jadi ni tempenuru- nuru kuni sea supaya sako rajin <hesitation> batu tiga tiih en eh salalu mawun hehh salalu wewean isinitu jago kasani tu woh paturuun sako wean oki etea itu riih wangun pese siwonta pasiwon empu eh medom pasi em- membangun supaya kote boane ka ampit. Woh sama teu- teu kong musti ketarepa ayon situhan karna ni sia si makulu kuluna senganta woh sesia mengiwe sapa sih ih ih kareten pawealah metabe taberan ah <hesitation> baweane ko kakosong wala kotorok la kumewe miwene mirampa- rampa weane mimarisa makiwe kiwean supaya kosuh sedap wo mato toran pikiran wontiren toro siwonta wonti re nen di torosiwonta wonti re nendi torosiwon nah, ika ampitkutii sei bisa pesesusuyan lebe kasih sesusuyen tene ruateum mina mowaki eh seblah oli bisa percayan siteu tiih ibawayan si susuyan kai mengiwepe bahan kumurantiih- kumerantiih supaya tamemaju.